A wan oche kebeh be kia bosung a be kia bosang amb be yep a be da key okakara okakara oyep a-keped oya mani tube oned bekor bakor nga mba chi adu ehe <hesitation> mbe mbu ba chi and be fa'ad be bae mbe tsat tad tad tad be fe le ga kem ketah mbe bota boyen wa bu mbohe kasu wa mbe osowor ojualebe okibe a wa okibe keru nka be ma chi be kum bayep be kun leped le te be mu do ke tem ke teh nkene na osowa omu o juale be kanong kanon na kanjen osowor ogua le be kem bosung mbu mbu nan teb osowor o mu ba bu jua le bem kan tep tow be mua lang eja eya bokwup bokwup be femhoki bur bonk eh ejar nye bokub bokub ke boki bky-04-C028-1. ba fur kelu ba fe nkale ba ti bakule <hesitation> ingele otey ba pe otashi <hesitation> be tah inku le lakan be tah di ka rua nke kan kan <hesitation> lakele mu a pu <hesitation> bem bre ga lem oshe ntien gbad ba le ned ashie a chand mhe bele kemble <hesitation> bunchi gi Antony Ani oba fle otulash oshe oba ke me banpkong ah unche le haslo oshe ntah ley kemblee <hesitation> lubube hasu inpkel le yu ene me oiyen umu mu le latan nen oyu ba motor le lepken ni ji <hesitation> mba sa kafa ly inkele mu <hesitation> ke ka ba nke ba be buan.